Eey jaande e wodi muhimmanci ngam Jannde e waɗɗita mo e ilmi e kwareere waɗi mo na jooɗi daɗi e al'umma e jeɗɗi kuugal. Janngowo e wodi daama ngam beydaare jawdi e wutaaki daga welo.